gaf tok namtokit gafia wonan dagee yaani sherea yaani innin deke lafirum ijemma ijemme. Dub wonan dagee wonni compass, compass kun maaennan yaani bare kajelchuu yaani directions dagarissu. Dub wonikan lafa fude wonin kunnen <hesitation> magical compass edeni winin kun dubatan inin saa zote inapoint directions, nam sunit akan dagarissa dubatan <hesitation> nam kun hingafete maani won tun edeni gafete ufgafete won tannen hubenno kafete dubatan baadae ammo gargale hubetee.